Leydi kesiri ndi a anndaa. So a jiɗɗo ndeenaangu sinaa tawdeɗaa e annduɓe nokku oo walla tawreɗaa telefon maaɗa. Maa duu <hesitation> so tawii a jannguɗo. Walla fulɓe ana mbiya a peerɗo, <hesitation> fay huunde kaa tiiɗantaama banngal majjun ka. Eyyoo.